Aɗa waawi wiide ɗum duu yo fiigol balon non. Ley leydi amen ndii ka eɓe joggii ekippungaawoy pamaroy faa heewi e nokkuuje ɗee fuu. Hono jonkaa ko curi heewde duu dow ngalluuje mawɗe ɗee. Ɗun kaa hono Bamako en e ko anndi e muuɗun.